Cɛmɛnɛ mɛ ma'o mina, li ha'ɛɛ'bɛ n'bɛ yuri, o da we'a a piri'a ri sin re ma nɛ na han wozomɛ nɛma guere? cɛmɛ nɛ ma bɛɛ mɛ na piri'ari ,oyi you ho a o veni.